La pahqanik naak ab'anam ta cha wehchin han re' la xamaana bueno la peet xamaana re' la luq'iij maq'iij miq'iij juq'iij b'iq'iij saq'iij y dominko re' re' la pahqanik lo ke naak aq'aram cha wehchin han